أقدم له الأعذار بصورة صحيحة وصادقة وأبين له الأسباب مع صدق المشاعر والكلام النابع من القلب وأحاول أن أظهر له بصورة حقيقية الظروف والأشياء التي منعتني من تلبية الشيء الذي طلبه مني مع محولة الإيفاء بالوعود في الأيام القادمة لو كان بحاجة لي.